Tëtäguasu China jokope jaereta jeko yaesata jaereta oeka mopeti <hesitation> mopetiramiño oikovaera <noise> jaereta oimeyave kia ndie oi jou te sagrado jei supevaeretavae jaeramiñovi okaruyave mbaetitaviko kua oata supe jaereta guirovia que tetarareta opama omanovae oime guinoiyeta tekove omanoguimaeyae jaeramoko jaereta oñono vela jaema oyapoavei <hesitation> yerure supereta dragon jei superetavae jaeko <noise> omorepresenta supereta mopeti figura cultura jaereta iarete arapotipe jokogui oyaporeta arapiruarape javoi <hesitation> opa oyaporeta jaeko ara iroi arape jaereta tantako oyemboete mbaetiko jaereta jei jei iño